لومړنۍ لرغونې مجسمې ټولې له خټو څخه جوړې شوې وې. زه دا هنر نه لرم چې مجسمه له خټو جوړه کړم خو جوړېدل یې امکان لري. په لرغوني هند کې خلکو د ماتورا او ګنده هارا په هنري مکتبونو کې دا هنر وپنځولو او د بودا مجسمې یې جوړې کړې. که دستګاه یې ولرم کولای شم هغه لوښي چې له خټو جوړېږي یا خټین تنور جوړ کړم. په ماشومتوب کې مې خټینې نانځکې جوړې کړې.